It bir kunda o'ttiz minutdan oltmish minutgacha mashq bajarish kerak. Bunda itning jismoniy holati va sog'ligini hisobga olish lozim. Bir kunda sarflanayotgan energiya va ovqatdan qabul qilinayotgan kilokaloriyalarni muvozanatda saqlash tavsiya qilinadi.